<hesitation> jamani nini kwatite kintu najanawirwa ni bibi yani kabla akari ari moyo. Ajaunseya chene chaviha kabisa ringiriya maneno kwa vantu. Fyaa wajowi wajolusika na muntu wewe wakana aka sinosaka in ineno naritere kwa muntu wosi ni wewe si nakuwirere. Wojofuma ahu wajolumaa labda ni muntu ambaye muri hehi rafiki au munduu waku wingi mawakasaya nikuwira ikuwira yani nosaa nakuwire kintu najanawirwa ni bibi yani lakini sinosaka wakamuwire muntu wosi hamuna kw sababu iki kintu chaviha sana kabisa iki kintu chaviha sana ka sababu ura wewamuwirire bayeye kuva ari na wingi maakamuwira ura wingi neye josaka ari wingi neye okomuwira mwisho yajukuva ura wamwisho awiririwe maakamwongorera ura wakwanza aka ivaku vakuringirira ayi uhu mwiyaku wajawamuwira iki na iki lakini alusa kwa uhu neye ura na uhu aketemu wira ura n aura neye anwirie nini aka nkaseya echee ndiri kikala mnoro mutimi <hajaikika anahokisema> kwa hiyo iki kintu chaviha sana. Chasabisha chakasambula unduu chakasambula ujirani chakasambula urafiki chakasambula vintu vuu. Kwasabu mutu wajomuwira kintu alafu jiakuringirire ni mtu aviha sana uhu. Bakonivana vaku( hajaeleweka) bawakava wavyalwa inda imudu kani wamuwira muntu shida jaku labda ni ( hajaeleweka) cha mwateyire, ura ujire nokungwira ji naji vene tala kwa mutume wachu. Lwamtondo koniwariteyire rolusi kwa suintitera vyaboha tuku lazima waza uri ura ajaugwi nini nifulani najanamuwira ninjoli yafikie paka kunu. Kwa hiyo iki ni kintu chaviha sana chavagomba nisha vanduu chagombanisah marafiki paka vantu vendofikira hali yokikera kukova ura nijanamuwira kintu iki akini itotokilusa jinaju kikea kukova kabisa uhu sindiri lusika neye tuku paka ngulale hakanisimujire napata muntu ambaye ari na nanii jovasuluhisah vyoboha, simuri kelewana kweri kikera wise kukova paka muwulake kusina muntu ari jolwata kwamwiyachu tuku ura asiha nijanamy wira jii akalusa juu najanamuwira ji akulusa jii.